Oo ee kaakuu reegee, reege egee rigoroge, ege rigoroge, ee kaaku teiko nagai ropa arukogimo toipogi guo, reege, ee urugito nko, ee koro raga nko, ego, pogupu nko, maramo nko, nagai rogogimo noke frying etogigui, egu noke ropa kuru min, min koipogigui, noke oguai gere rouroutogugui, egu roba tee ripuguinogu, reege into an, apakogigui iko kaku, mm nagai, ee ropa ako nogu aike mumu etogiguine tee aike akonogu ropa muu noikei nke, ako nogu kopiro nagai, togeugu mani tuntugu oipeguine, mm, nagai ikko intoko aposi, iko reegee nagai egu mumuim etogiguo makisinu ee lagaimonguo, makasirue toi oguai upuogino, ureita toi iko makasiru mm lainipogim, makasiru lainipakogino egu toi nagaino kui koro karami poru koipogim, kui koro karami porukoipogino egu toi kunkou ee asipogino, egu iko makasiru koro karami poru koipogom. Makasiru koro karami porukoipogino toi egu mm nagaimo, ako oguai upuogino, ako oguai egu un-ururugugu. Iko makasiru koro karami porukogi, nagai egu koro karamigirai ogo egu toi nagai teege kui asipogim, asipogigu iko makasiru piro egu toi, akogere oguai. Piro un-ururugumo piro, mm, toi egu ako nogu oguai egu kannaipuio, ipituro toi kannaipugu apogim ee egu redi erui kaku porukarei ere. Toi ako oguai egu toi pikiopogim, pikiopogino, pikiopogino, toi, egu iko kaniga mokopakoipogino toi egu upai motekogino, egu kiko kaku koro karami porukoipogim, nagai dish ere porukogimo egu kokoguotopogigui. Dish tounoke regu ropa iko upa tonpakakoi pogino, to ikou upa rasi porukogimo roropogino egu toi makasirue asipogim, am, amanoko regu ropa upagere porukogigui kuago regu ropa dish ere poru kogigui. Intoko apakogigui, porukogino toi egu roropogino, toi egu apagorogu nagai tontogeugu toi egu ama ruau, ako nogu tontoge apakagino ruau, ton rarukogino nagai, lopu mauropa nko, nkogigui, apogino ee egu mani tuntuntu ee kuraui toi rogogim, petogigu nagai ama. Time isigupa nagai ugupugui eguko mau ako time on-onogoipagigui, apogigui ee siro tainoro toi kuraui, egu toi rogogino egu tee togeugu, mureugu nkerego oipogigigui toipegui, ako kaku muming etasi egu noke into an-apakogigui, noke ropa tuparoguo, toio, tapa kompoi pogim, tapa, toi kompoipogino, ako toi akogere tapa porukogino egu ako oguai upuoipogigu toi egu tuntuparui, iko intoko apagasi tee tee tuntuparom ogo touno. Touno komigouguine, ee muu oigami ogo rogugui, maumani tuparegu one wee ogo rogugui, tono komigougu tee riripugu ogo tata toi arukogino toipogim iko reege iko kaaku into apakogigu time isigupa rogui iko kopiro tonomani tuparegu tee komigouguine, egu ropa iko tee into apasi, roo tono ama kakarekasi tono ama ee koro nagai ama kuarasi lorulogo nagai ropa kuago tuparorogu rogiro toi pegui, egu iko kopiro ama kuarasi teiko mauropa tuu ogo omitoroguine lopa ako nogu aike kui reguoi, nagai ekio gerego toitoipegui, iko kaku intoko apagasi, tuntuparogiguine ree iko riga kaku intoko tuparogim o time isigupa rogogiguo liparei lo munno ropa toi tuparogim. Egu ropa tontogue toiparei lomunno toi kuru minkoipogino toipogim nagai toi la kogim. <noise>